garaji na jooje e hutinira web muɗum arande e ɗi kutinira ɗum gam koyn njaha, koyn jaaɓa web ɗum koyn jaaɓa garaji ɗin koyn jawɗo koyn njaha to koyn jahata. ɓawo ɗon koyn kutinira ɗi koñ nanga kwariyon tokosoñ koyn di ñamata, ko koyn kutinira ɗi koy nanga kadi koñ njaalo waynwaynbe maakoyñ.